Facc 'na bella colazion. Allor dipende comunque dal tempo, pecchè spesso e volentieri quann aggia ji 'a faticà aggia fa 'e corse 'a matin, ij pò so parecchio pigra, so proprio lenta. Allora saj, faccio chelli cos ambress ambress, m' mangio justo doje biscotti cu nu poc 'e latte e cafè. M' faccio 'o cappuccin. 'O latte 'a matin nun adda mancà, maje. Ij nun support 'a gent ca s' fa 'a tisanin, 'o thè. Guagliù ma come v' facit 'a scetà cu 'a tisanin e 'o thè? Ma comm v' và nguorp sta robb? Io non lo so. Io preferisco latte e caffè, latte quello intero, che deve essere bello, proteico e grassoso. Poj si teng 'o tiemp avvot m' faccio tipo 'o muesli, cioè 'o chella poc, chell miscuglio cu 'e cereali d'avena. Si proprio teng genio, 'a dumennic, o 'o sabat quann nun aggia jì 'a faticà m'faccio tipo 'e pancake. Cu 'o yogurt, c' metto 'o burro d'arachidi, <hesitation> 'a marmellat. 'e marmellat fatte in casa, quelle so proprio buone. Pò m'è capitato ultimamente ca m' mangiav cocche crostata semp cu 'a marmellat. Però generalmente pecchè aggia fa ambress, m' mangio 'e fette biscottate cu 'o latt. <hesitation> Devo variare un pò, io poi seguo un pò di dieta, pecchè pò facc palestra, quindi 'a matin nun pozz nemmeno tropp esagerà. Nun pozz esagerà durante tutta la giornata, però <hesitation> la mattina la colazione è il piatto fondamentale.